landin giani num nuvalla pirawal sa e pirawal lo jipa to pirawal e firi no firatafu tomi orogo jipa do na e maran hade jipa no hani to kanjun num nuvalla pirawal jipa dey dey ya jodha a jodhi rumon no hani